Gappuramma ku nyeza nyimatli chema gap nu yeri pujiri na pujiri nu kunang, pujiri nang chema ma balar nu yin baarke nu magham shiki nu mbu virkir har tu da nu vid ma du ma da tli maa ri dumari, tlumar nuge to ka shiki nda daga kjiri ɓa dumari dau, mbu magham wa da ngan vid tang nga mbu nu nyifiri nu lafiye man vaari nga naha kayaki nda nahari ka naha nga ma tang naha nda, chem naha qusongnggi chemji nu vidi, chem ha gha muna kibi, guma paali chemka shi barari chem shi kunar ya nda kume, dyiwor nu shoki yerem mbu virkir nu peetaki har chem na datli maari dumari mbu chem wa shi taazi kunar ye nda chemka shi taazi kume gormi dluman, mbu chem wa shi taazi chem gor dluman, kom chemka ngut ye chiti mbu lagarkati sakhshakhndi, chii zhinerena ko zhinera kayi dle gume yeremi tu ngut yeremi mbu lagarkati shakhshakhndi kodayake chem nu mburi nu lengang chem wa kuna magham kume dle guma ku baren nugya vidi, wa shi lagarkati ku yeren nu ge aanyi sarchi, aa nyi da tluma mbu ka ta ka duma nguti. To kada lagarkatu na nga nu to mbu nban kongi datli ma mbuke magham wa de rem chenka ngut mbu ye chiti nu vurki yeren chem ngut dyi nuge balar bu <noise> magham ka zuki yeren, bushi nga labar nine wa nu meeni chem waji nu vid dumari, chem shi barari, chem ngut ye chiti, mbu ye chitina chem ngut mbu lagarkati bu Ayuba san rap yen da mayi gwanggum da nu ge a balar yeren nine, chin nu pi dom ngang wadi tuqi wa tu shi balar nu magham, tu za magham za, taa nduk ayuba, tada qusongnggi baran nu gunar boran yang Ayuba niyi zap yo ba, yang nu zu za tona tushi zop ba gaandan tu gap tuda tu shi balar tu ze magham za ta nduk ayuba man varani saaki kom tu Ayuba ching gha shanggu dang mbe ro nu gap nu gaana ba iyang nu puzo ba, tazo nda no zai i nga dir zalala yero magham kenan tuza nu domndo za chin wa var zalala yenda kudu ku da tab var man var ayuba amma nyim vir zalala ku suba nyifi baran ba ta ba tu ghwati nda nu mbir ku rututu ndi, ye labara ma mbu ta mbu ye chita mbari tu wut chewa mbuta na anabi Ayuba daga bach faara tom bu zun noze dya chin ba, kuma bonye nuge gwaki yinan mban yang mbu kap bonye na nga. Ayuba nu pus magham ba tu wutka kunar baran she magham. Na a wutan yeren chewa mbu harviti nuge chem ka gwaki yeneren ko cema mbu nyi ko shanggudang har viti hami ma nu kunar. agham. in wut yeren magaandan za raptankwa nje wor kunung na baki ku ma ngut ma dyiwa Ayuba kuma kuna dyi na gya mban, nu ngutki nda ku daga far kafun kuda khul shenda tu taman ku za na nda da annabi Ayuba ba yang dya ba cin ha kune gurgur hati nu gwaki nda, nu banye nu gya mban tu hama nu gane nda ku ba ta ba ku tu kunung baa nda nduke nje de qunki man tuyi balaye mudlen za wane shi kaza ka ba har tuyi qaandi mut ku siyen nu annabi Ayuba, kom tudu vaanda, nadyi nuge chem ngutki meeni dumari dyinu magham korki yerem, hami mani ching mi gha shanggudang mbu katlu, vurti zhire barem konyi bonye nu ka gwaki ren ngutmi magham chem khuti nda, magham kuma ka fet ka fete rem mbu bonye nuge chema mbani nyem wodaki kap, chem ji nu rid dumari qusonggya nuge magham vurki baarke, to wa ye nga kam ye shogar banga, maari wa ngasi ngwa ti ngam da woi nu rid dumari qusangi anje ji to shib rudakh ba ji to ko maa ba, kune nume nga kaala gwanga baarke nu ye nga baki ma shiran mbu rapti bu zhina nda ngaji dumari, mbu chem wa woda barari sarchi nuge chem wa woda bararang, nga kurum gha tang shi qaa ndi ye zhi nda. Qusonnggya tuk wa nang shiki qaandi ye zhin ndong, tu shi qaandi ya ku, tu shi qaandi ye gwa ba nda nu hachin ku nu mbu mundi mbu. Zunmi chewa har viti baremi har viti bu maghama nji mbu rapti barani Maghama nje mbu rapti barani, na ngama nga kuna magham kuma na nga ma a shwata nga, a shwata katli vurti zhire bang ya kuma chem zi dyi nuge chemka zuki ye qusonnggya, mbu tun wa vii dam ku dumari, tunyi qaandi ye aa ki muna rafe shi nu dakhla ba, da nu dyi bu nduk ba, tun vur gorki ye njib nu gya gume nu aa nyi sarchi nake wuri nu ge chem ka shiki ye woora, chem za wortuk nyemza tun wa ne yanayi nuge Ayuba gwaki yinan mban ka duma gwa aa ki yang mbu wa gwarem chem ching gha shannggudang gabmin gaana ba kom mbu chem wa woda na kap kom tanga vi tang koo maari, tang pi baayi tunda maari wa wa ngwadi nga nga dung dyim dum dum nga ze to shipma yito nusi mbu chem wa shibi tang dung dyi nu ge chemka saakin me barke nuge magham vurki yeren dumari. Tanvurge aa ki tu zumi kom mbu wa zumi ngazato dama rudakh wa do, maarawa yi dumdum tan ship rudakha. mbuke wa ship rokh ku mbu kadu kuma da dyim ngaza to duma ko bulgazhi ko zuma tuna lap dyi nuge chem ke yi ki bota si ndike lenda chema mbu saarchi nu ge dya tlunar gaari lendang, mbu wa gwa yi gaari ku, nga za to da ma dubi mbu tun wa di tun ka gwa dyi nuge cham kashi ki bote si muna rafa ka hama nu baarke to mbu chem wa wada na kep, mbu wa gwayi gaariku ba, wayi tlumar kaari chema nje nga za to qanma gha tun maasi mbu wa qan gha tu masku, mbu dyi ngur wa dali nuge da sami tuk nu ge zum mi fudari. Topi ma baayi tunda len da maara dum dum dya fuderi pi ma tunuda magham waa shi baarke ye nusukwa nje nuge ka duma chi dye zumndi, kaa pi bai kutu shi dye zumndi kaapi bai ku tu shi dye zumndi chem zum nu fuderi mbu chem wa woda tuk chem maasi chem ki pujiri nu wora kume nang shin ku kha gha ku yema ngur ku ba, ngur nga hagha tang ki zu labar har larji na ye wora, shi maka tun shi kaa, shinu kaa ba, shi na kaa ba, ba mbu mukhdi wa shi, fuder wa kaata ma jimi mapi bayi na nga ma nga shi dye zumndi yeren. yeren mbu nga shi dye zumndi yerem mbu nga shi dye zumndi yerem nga za to shi ma wurti, mbu wa shi wurti ku tang dyimi tang du si ye zhinnda tuda yi wurti bang, chin ma fu wur baran chem zum guma nu har wonang har mbu pitang har chema khul ye ngudi fuderi mbu fudar wa ngudi virkir tuk nu ge naa kee saarchi nuge aanyi nduku aa ma qaandi gha kuma mas nji, chem ka shi baarari chem khut magham mbu zap nyem shiki yenda mbu piti fudar nu meeni ku yapa solar bareni yereni chem khuti nda tuk mbu zalale baran ku sa chem na datli maari muni kom tu aa ki qan gha chem bu datli maari na kedyi nuge chakanga shiki mbu piti fudari mbu gomar kuma dyi nuge nga chem bu datli maari nake dyi nuge nga shiki nde mbu gamari saarchya nje nuge nga da ki saarchi nu guma paali dya nga nu mburi nga ka di chan wa ka shi ghari ghai ye magham fuda laraba. Chem ka da ba ri kunung ma yi vi vat mbu chema ba mbu kib bu magham chem ka shi taazi, chem shi barari nu guma paali nu kunari mbu chem wa kuna yenda chem vur zolala kuma tukmi bolar bu magham kedam nyemaka da baaki she dle gume nu magham da saki maku vur balar baran yerem. <noise> mbu chem wa shi na nga ni kona ka vur dalangi, <noise> mbu wa vur dalangi chem yi wut vur saarchi kune shem kunar yenda mbu chem wa kuna nda kune dyi nu gya shiran yeren mbu har viti baren mbu larji kom chem wa shi nang chem wa ka shi nda fude larji fuda larba sannan fuda laji mbu magham bu wut yerem tuk chem shi ghari ghai yenda su yen nu maavi kubaran da da da nu dle gume ku nu dasa li kune ku shwata rem mbu balar bu magham. tu ka duk terem ku tu ka shoga balar bu magham kume shem dyi torop ndi, mbu dyi nu ge chem waa na chema shiran gatlan gune magham ku yafa rem, mbu dyi nuge ashi choma shiran torop kuma ku shata ketli vurti zhire barem yerem kume ching mi gha shannggu dang, gabmin gona ba mbu har viti nuge chema chingmi gha shanngggudang gabmin gona ba mbu har viti nuge chema san ba mbu har viti nuge chema san mbu larji na nga ni. Qurse na nga tuk mbu chin gonar mbu qaandi mut ndi nanga ni, nga sa saarchi qaandi rap piti rap kenan tang ka da sarchi virap mayi vi rat naa ke sarchi nuge nga ze qusonnggi bang nga za to <noise> viman dam tun ha gha. Ye sarchi nanga ni nga shim shi nga balar nu magham mbu sarchi nang ni, qusonnggya ma wa woda wa dung sarchi kwa ma nu muna yin wara kaa vi vaden dam, tang vi nu kuba tang shi taazi, tang kuna magham tang zu damtar ku nuge nga mban kap tang ze anna mana, kume nga zun nduke nje nuga ka duma ki shi kuzhi aa num ya ba sai magham dyenda to mbu nga shi kuna ye nda nu dyi nu gya shirem ya mbu har viti ba nga, ta nga ba nu ge nga ndole ku magham shi ya mbu har viti ba nga nbu zalale baren ku shi poona dyiku na ya, mbu ke wa duna shiran ya nga kuna yenda kume magham ka dume shi tun yerem aa nyi sarchi nu ge dasa kuma har viti bu nduk mbu larji ngura to ke hut nda ye sarchi na nga to gwa ngura ma toka mona nine ta khuti nda, ta kaala nda ku shi tunu yoro yang nu sho ba to na noza mbu kwari barem nu magham me nu manva, chem wake gal gha ma nyem za kai beng ma nga nggumi nga nawa magham tuk barar ba nga ba yang aa tuk tan, sarchi nu dosa ki kume shi nji yoro na zalale bara nang sai wa nyali kam tushi, to nan nga kunar ba nga ta nga ba nu khuti ba nga kume ku tuki ku dyi nu ge ka shiki ya mbarkendi mbu har viti bang mbu larji mbu nga galkendi ke khuti nda tu yapa nga kume shi nga dyi torop ndi mbu har viti bang mbu larji nga kuna.